Makaranta i lokaci forty makarant tanəngən kam sai dɨ hankala amma tada may makaranta nə’ə huda ɓarin a ma’ochi a dzə’əzhi n dama tasə <hesitation> fahimta gzi tasə sə daɗi gəi tasə sə bone gzi makaran taunəngən aki tan nji kum e ndi dangin sə gi bo tii mwana nzəung ko jejeung hɨcha dzu makarantaunəngən sən masəə nji chi daga dilkilnal hiya naha ɓarin dɨbargi hiya naha gbanh ɓari tifi dɨbargi hiya naha mazba ɓarin kuma masəə gi bo makarantaunəngən kam sai dɨ hankala dem bo makarantaunəngən makaranta sangə ni zəkongiyeshin bwan gəi hiya zəkonə shi buking amma makaran taunəngaŋ makaranta ariye nə’ə nji ta sə kirə nda gəkin nggam a eh tasə kɨrə ɓari makarantan maa tasə kɨrə aki nji makaran tau nəngən. Aki haa moni kilkəgi akɨrə maya makarantaunəgən har ndaa talo tda viingi maa akɨrə makarantaunalngən hingya moni sən bwanyan ya nden bo nda mavdangə bwanyan sən kɨran mavdangən tsu tasə kirə sa’an nau hɨchin pɨda ma vdangən mda sərin dɨgba da tasə kirə ndə gən mavdangən mɨ dzu a makaranta bwangyan maa mɨ dzu a makaranta ma vdangən ka dɨmə’əkɨn ka gashi a makaranta bwangyan tsu tasə səə ɓillanən daga dɨkɨna bwangya hidə dɨbargi bwangya gbək tifi dɨbargi bwangya mɨdfang tifi tifi dɨbargi bwangya gbəkmaashi bwangya tufmaashi bwangya haaru hide bwangya hararu gbək bwangin tan kauyi bo hinkam tɨn mwana mɨndə adzɨchi amakrantaunə ngən amma a bo achi hudgɨ mɨ ndənəngən a dzɨchi a mamarantaunəngən amma bo achi hudgɨ mɨndəunəngən adzɨdi tasə sə ɓillani tɨn karadɨn dzɨdii. Amma achi hɨchim dzɨ gəi ula toh indaugən hɨchi tsama səə kɨrtinga gəi dan bo ma karantaunəngən mɨ wa moni jijigɨ jijigi nda jijigi jijigɨ ba gɨ bagi hɨcha moni maya makarantaunəngən makaranta tsapəni ndama gəi hɨchi maa ngbə’ichi gəi wayacha dzɨ a makaranta kɨl sayechi ɓarən nda na sarin tun sayeku nəngən ma fudimfu pumal ma marantaunəngan hɨchi ni fudɗi dzɨkɨn leko digən nji ngɨ fuddikɨn nə’ə fudɗimɨn vinɗan kɨn a makar an taunəngən amma vɨndan səu lidə andamna mɨ nə tsakə’ə vindan kɨn nggɨ gbəkɨn nggɨ fwadkɨn nggɨ tufkɨn nggɨ mɨdfəngkɨn nggɨ gbək maashikɨn nggɨ taambidəkɨn nggɨ taambidə hiɗə nggɨ faambidə gbək nggɨ taambiɗə mɨɗəng nggɨ taambiɗə fwaɗ bwangə ngəkin wa kamangən sə gi bo maya makarantaunəngən wa sai dɨ hankala ya ndan bo ma waanə fuddə dɨmə əkɨn a makarantawa hɨn mɨ vɨndəə. <hesitation> vindəə vindɨchi jarabawa səu mɨɗfəng hidə nggɨ dɨgba duniya hidə tsu nggɨ yau nageriya tan ya nden bo hɨna gaho kambangən səə gi vii mɨn hɨna unai hɨna dɨmə’ə gəi amakaranta ndama bəriye nə’ə lɨbi jarabawau nəngən tɨmɨn wa unakin a ndaakina dɨma’a ma dɨmə’ən hɨn mɨ rɨnggə zaza’akɨn bwang nden bo achi him dɨmə’ə a bwa makaranta achi mɨ nahau hii nən nə fuɗɨkɨn dɨmə’əkɨn ya ndan bo tasə səə tsamanye toh sai hɨmna huɗə arətəmɨn ka hala kobo kamangən səə gi bo rim dɨmə’əkɨn mɨ hudə rəti rim ndama səring kana bwang hɨn mɨ pɨtəkin sərin ka fudimɨn dɨmə’əkɨn haa maa nə’ə hɨcha moni ‘a kɨrya kobo kaza kaza aganunə sənə nə’ə ‘a mə a nə ‘ə moni kɨrye dubu gbək nden bo kobo nə’ə də’ə a pɨrənə nera tuf tan akɨrə nena tuf hɨcha moni wai a kɨryan nə dubu gbək ma bo ne ra tuf him dɨkə-nda tasə səri nda gin nə? Nda sai ma pɨrən dubu gbəkəunəngən amma ma sən sərin nda gi hɨna monən tɨn hudə macha nggwasədɨ səngən tun nda səunəngənkɨnkam tadla dɨn ɗzaammi amu macha nggwa sadɨ macha tsiɓwadɨ monon nə hɨchiwo hudə a ɓərdɨchi amma hɨchin nahan sən nggarin nda gi hɨcha mɨnan ngən sɨɗ hɨcha həingən hɨcha wuran mwakɨn toh aki ‘wana wadɨ dɨmə ‘əkɨn ma gbə’in dɨ dɨmə’ə tsu amashi hɨcha dɨmə’ə dɨkɨnə ndɨɗa mallinə dɨmə’ə dɨbargi nduɗa hɨcha dɨmə’ə tifi dɨbargi ndɨhɨcha dɨmə’ə tifi tifi dɨbargi aki wa malmin hɨkin ringə dɨdi mə’ə kɨn ka dəkina shin bulang shi sang – sangi nden bo shiu nə ngən sən bonen ngi wakəkɨn kamu ndamə achi ti wa jangə ti lebtə ndidangən ma ko him janggə ti heɓtə amma hɨngkan tasə kɨrə ndagi nden bo sən sərin ndani hɨntu mba heɓtikɨn hɨnim mba heɓtə səə gamɨn gii wa to tɨn gɨ kaja nggichi kan ko digu asikə wayai njin ka da dannə wayai kowo bo ka gwadkɨn bagi ma ka gwaɗkɨn kawugi ma ka gwadkɨn kowa ma ka gwa-gwaɗəshin wa, amma hɨn tasə səə billani amma hɨn taɗa makaranta sukulai ka duniya fɨtə nə. Dabang sə sukullai wa toh vɨ dən ka suwakɨn hɨmɨn ka turə ujiujin a makaranta tɨn tsa man aka damu nggamu ko a kɨrɨkin mɨn duye asuusakina sə mɨndən masə huddakin shiɓula ula a nggo səkin hɨmɨn ka kɨr tɨkinkɨn a makaranta tasə sə tɨn tsaman amma hɨn botɨn huda naha səə aki tɨn tsama səgi bo ko dugu hɨna tsɨka kobon hɨna mɨsə’ə tsɨkankɨn hɨna monə mɨsə’ə tsɨkakɨn hɨna mɨnə tsakə’ə tsakə’ə tsikankɨn naa toh aki aki ga nəwa ko dugu hɨnka tsɨka kobon ndeni hɨna rəkobo sangən hɨna dəɨ wuzangi dɨn achimɨ wuzangi bwanghɨnashi shi una makaranta tɨri mba dzu a makaranta ba hɨna ka’a makaranta ba hɨna ka’a wuzakzi a hɨmwa tan ka fidə kobəi hɨna rə koboi bwanga hɨna dɨrə moti tsapən moti kala-kala dɨranə amma tɨn nda mannəkam taɗa hɨn nji bagɨ kɨrəgi nden nəbo tabə kobo ndagi sai mbu hɨna gə masə monimɨn achi mɨ pa’ai a makaranta ula hɨna dzu a makaranta kala kaha pa’ ai mɨn wa hɨna dzu ndama tasə masə mbagana gəkɨn toh mannə səə gi bo tun nda ka hala makarantani kam mawina gətan. Mamna ringə dzɨkɨn wa ma mnadɨnggə tidɨkɨn tidikɨn tidɨ kɨn nda aduwa nda barka fɨtə mɨndən sai cha gbə’əngən jain toh halla makarantan kau saidi hankala ndama makarantaa <hesitation> sən bonə gəi taɗa bone ngi wakəkɨn bo hachi kobon anya ɗzɨgəi nggɨvwadɨ hiya nggɨvwadɨ hiya nggivwadɨ hiya nggɨvo nggɨvo nggɨvo har tii ba mab nggɨvchi ba amma achi he gagu dɨhoɗa sai shichi ringga gəkɨn aya mɨsə’ə shikɨn hiya tsakə’ə shikɨn hiya misə’ə shikin miya ringgə mɨsə’əkin wa har mbudanugachi kambangən səə gi. Makarantan kani toh sai ma səə vallitɨmən fɨtə ma bo takɨrə na sən jarabawa nə’ə vindinə fədəgən ma dɨmya’a maltimən a a class wa hɨchashi tan manna ələ derəjen a vindəinə jarabawan daga ta ɓarinʊa janggi ta ɓarin wa tsaman aka mu gamɨn aki vin dimɨn i ndɨ dangəkin ma sən sərin nda gəkin mandakina monə ma sən sərin ndagəkin achuchekin mɨndəunəngən amma toj mɨndəungən hɨcha kpa’atɨkin hɨcha lɨwadɨ derə jingəkin hɨcha ka radəkin mɨna vində jarabawa hɨcha monə tɨkin ba vɨndə ba toh amma tunda hɨnkam sən sərin nda giwa dɨ kɨrəgi gin yerdɨchi fɨtə.